जो अमेरिका देश है। उसकी संस्कृति बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ जाति पाति कुछ नहीं है। और वहाँ सफ़ सफ़ाई भी बहुत अच्छी है।